<noise> Kusa karyan hari no ane ayma ci imfano kan aga te. To a imfano kan aga te aga ba gumo kan iga te da. Ni dii day kusa karyaŋ haro din ni dii iga porti kar da, iga sili te da iga sili kar da iga gambo fume gambo day iga kar da, iga kaatako yaŋ kar da gumo-gumo maɲki kayna. A imfano kan iga te da aga baa gumo zama gway kindo kan iga gway da katako ni dii di manki karyaŋ haro din no i sambu kika asi te. Asi duka te ima ne asino goyo ra don sabili da di karyaŋ haro din si no. Amma di karyaŋ haro din gono sauran abubuwa gono kan di mankin dinga si te gwayo ra don sabili da ajaɲa se. Amma da a gono ni gi dii goyo iga te zama agwanda imfani kan aga te sanda gamba do hara ba gamba kulkan nigi te kaddin na karyan haro din sambu ka kusa karyaŋ haro din kaddi na sambu kika no aga te. Da kwano karyano iga day no iga te da gambu no iga no iga te da sili no iga dan kaddina sambu ka dole sabili di iga no ka ci goyo kan iga te da. Ni dii mo da sino wane yaŋ wo kul kaŋ boro lissahi asi du kite ima te don si no, amma da a gono iga no iga sambu kika te da. <noise>